Ghan elfu lamaa ilamani khunen yaani ghan khun ghan ghub jabbua hamaa maaan yenen ghan yenen dhukub tokit ghadbee garr chiiana khan dhub dhukub kunen won dhibin hidhufneni dhukub Kun akhum dhufufa sikhabetha Mal inin si khabethinen lafuman sidhaa lubbu isan harkhum irra dhufufu khun yaani akhum kawaidhath kanethum thokit sikhabetha akhukan dhath lafum dhothe dhudhah dhukub Khan